Mamlakatimizda qushlarni ko'plab turlari mavjud. Misol uchun: boyo'g'li, ukki, qumri, musicha, kabutar, kaptar, qarg'a, kalxat, shunga o'xshash turlar, demak sakkizta, to'qqizta.